<noise> <hesitation> Hidina lamba ndrekany a dia igny a fitaovana igny a mipetraka amina lamba akeo. Igny zany andesina a anokafanô ana i lambanô igny, na kôa hoe agnidianô i lambanô igny. Raha ohatra zany anô hoe angala an'igny na agnatô an'igny, dia igny indesinô ampiasaina anokafana na agnidiana ananjy.